<laughs> Ia, makiazy? Antony ilàvan̈a izy io? <hesitation> Sanjy sanjin'ny manangy zen̈y izy io. Irô man̈angy àby àby io zen̈y misanjy man̈ano makiazy. Bòka iô <hesitation> fan̈a- fan̈afen̈ana koa karà fan̈afen̈ana asy ino ma zen̈y? <hesitation> Afaka asitriky zen̈y lay raha tsy metimety amy sôra in̈y zen̈y koa fa man̈ano makiazy. Karà zen̈y koa.